Si, lu vittu un jornu nta un documentariu, e sunnu i pisci padda chi vuncianu agghiuttennu acqua e aria e addiventanu granni finu tri voti la loro statura. Lu fannu certamente pi fari scantari li predatura e nun esseri accussì manciati. Nun sacciu si sunnu autri pisci chi fannu lu stissu, nta sta cosa sugnu gnuranti.